B'ix kujeb'ikoo' a' a' a' <noise> jolnaj yan uyantal uch'otob', a' ch'otob' kinjupik ti ujol a' b'a'ax käla'an kintz'ik u kinsutik yok'-yok'lal u- uluk'es u- u a' b'a'ax kuk'äluk' jo'mij insutik kujeb'ik a' naj kinlech'kuntik in ujolnaj je'b'ij b'aylo' ki jeb'ik a na' etel a' ch'otob'.